Ka lənəə mwananə nyiinə kadigɨn nəəgən nəə fadɨnganə boədingginə ndən tsu hina mbu ryarya shin kaɓura kaɓura, hichi hɨn madə ka kə kəin, kakɨkəɨunəngən tsu dinəə gɨnə a wuye, ndama hɨmmɨ uyam ləhoy nda jyigi hɨna dɨməə ko hma rə nduwogi lina domaa wuye, hina rya shuwuyekɨn, mbagɨura rya shiuwuyekin, mbagɨinə rya haga ɨ gənnʒə, mbagɨi rya ibugɨjamən, mbagi na nya ɨ ndotin, dɨgba’a hina mɨnya dɨn a hodə, dɨgba’a hina shi fitiram hɨna hɨnəə dɨwon a panic higən hɨcho horə, mbagɨ mɨndəna da dɨ mboə hɨchi gɨ hnɗanə kəkəin nggam ka ha njinə maa kwaamboəm gatə ti madya jyigi, ko ka tɨnəəgən hin nggɨr bunodəə ndocha lənə dɨn amma səgɨ tinhudə kəkəin dɨwuye to ha madichi tsu, hɨcha cha shi deməə ka monkɨn, hudginə na nʒa ndi hədə kɨlangə ka nɨgeria amma maticha gə haa nəəgən banə ka kɨkəing hanəgən nggan ko nəəgən nyihi dɨn njin ka ngguasa hodəng, din njin ka gana krəgi səə inbagana gəkɨn, dɨn njin ka wuʒakin hichi səə mroninnəkam hin nu pila’ hudkɨn masə dɨ bundɨkə kam hichi səə dɨməəgana nouye ndən tsu ka nəəgə ha njicha ahəənəə nibagɨna monkur hin mɨyettə fɨtə. Ma fɨtəa musəri tsu kala səə njin ka gəkɨndɨ bundɨ kəka kɨkəi gabadaya fɨtə ka giratikɨn, masə ny. Nggɨwuyebin nəkami gabadaya hɨnsəə mbagana monkin nəkam gabada achi dɨnəəgɨmin awuye ni mbagɨna monkin dɨməəgɨnə krəgi tang tasə komu nggam kala shinəngən nggɨwuyeki hɨchi nji ka mɨsəəinə nggarin ma liwo ggɨwuyekɨn hɨchin pɨta mggɨ hodəkin nggarim, shinouyedu tsu hɨchi mɨpɨta nggɨ hodəkin nɨngnɨngəkɨm, luichi mɨ pɨta nggɨ gərən ngan mbuin nəə nji a tihwa nda nəə nyi a yimi akɨrəmo- nggɨ korəmon pɨtinda nggɨ panikɨn ko ka nɨngringəkan to ndən tsu dagən shiwuyekɨn mau ndagən hɨkin mi pɨta nggɨ hodəkɔn gabadaya, nggam ti lɨɓa hoə wuyekin nda nggɨ hodəkɨn ka nggari, aki tsu shiwuyokinəngən maa njikin gabadaya ndagən tsu kala manz’a ka kɨkəi liwongən ko hichi ka tsiɓo shiwuyekin liwo wuyekɨn sai nggarigənna nʒa fərə ndə nggɨ ndɨdangəkin hɨn naha ko wukəkəə nə’ə nʒa akɨrə foo gamra mɨpɨtə madəkəriye na tsuɓo mayagəkɨn kaɓwakaɓwa hidia tsa’atɨkin kiln ngga’a.

Hikin shuye nəə moni mɨndən dɨməə nggichi ndanna wuye ka kəkəꞌingən matada wa ɓuməchi ni ngaa ga gəkin gratagɨ fɨtə, a hin nahan ma gənnʒə nəlam a hichi hichi nggədə nahawkɨn ta shikənan, sə mgbəiunə ndan huna mgbaan amma adi fɨtə mɨgrata sai hiya nahan hiya rə ya kɨsə, him naha ɨndalən tsu taa ɨ yimi njikin, hikin a həə nʒakin ka hiɗə tsubukkəə nʒaki ka ənə fətəngokin, amma a him mgbəə dɨbanəkin tsu rəgɨye amma sai ndɨ mungyalə tsu eh sai ndi mi ngyalə ratəə ti mba dɨməəkɨn adi wuye ka kəkəi hiya mɨnya nda liwo, amma dəəgachi hiya nʒa makəkəə wa aihi hun huda sən hin hude sən ni, hija kɨkəə hiya rya liwon adɨgən tsu, achi mɨmonə kəkəi tɨmin kəkə’ə nda vyakɨn sai nda rɨnkɨn, nda rimkin tsu a nda monə dɨməgɨye ka kəkəin hɨ hɨɗanga. Rəu gbəkɨung muna dɨmə’ə a wuye ko hunə mɨdfəng huna dɨməə ka kəkəin mbagɨcha nʒakin sənsəə ra mɨndə hidə ko ɓari gbək, mɨndə hiɗə hidə ko ɓari gbək, mɨndə hidə nʒigɨcha hodə hɨcha shi barana ɓarin nɨnggaa səə gɨ ndən hamɨna ʒipə amma dim dɨnəə hɨdanga a gajau sən yam ga rapagamin sai mbu a him muwana ɓarin nɨnggaa haa dʒaa ʒipgɨmin amma a hin dɨməə hidanga awuye yam ga rapagamin, sai mbu ahim mwona ninggaa haa dʒaa ʒɨp gimin ama ta tada woɨkin hidəngən duye ah mbagɨcha waikɨn macha monkin hɨchin barə ko tsu hirchin nʒar hikin gbək aki tunda mɨn ndatsu nda rimkunəngən ni, maya ndɨda shi nji ndagu nəə tsakɨaga duuye mbagɨcha nʒakɨn sai ya je’e nda ɓari ɓamin miye nəə ta wai ka kəkəi dɨnəanəkin, jegɨye nda səə pɨtu nggarim nggɨrpa tsaiu, ma byonggɨ rangə nggɨlau rəu wa səə tsuk taga nəə wa ko toda yam sai ya mba tsakə kɨrəgu ma ka ələ kɨnəgu ji ka ələ liwo ji, tsama masə tsasa mɨn ngganuggamən koda tsaagɨye nggam nggmən tsama dɨgama nyi rigwangəkin tsama acho ɓwa mbii dʒaa ban ka kəkəin, tsama ma yam ɨmbwa gatə ngman ki ka kəkəin Nʒaɣiye mɨndə nəə huda hɨcha nʒanngən sɨd, tichi gwadə tuchi gwala səə ga’a gabada nggɨmkin akrə səənə hudaa təkɨn munim səuməngən nɨnggaa səə kɨryala ta ko isa nahani a hɨmwagu kam tɨgwala, achi a bwa mbu njiye səə jaannə ka kəkəin kam a him jaa nggangga mən tsu kɨrəgu tan gatə ferə ka ha bwayaa ferə ka haa tsai nggain nggaimən, to kahaa tsai nggam nggamən hiya unyan gatə huya ɨmuya, ga mɨnyakin a hikin mɨshi ka boye rigwangəkin gri ya rə ko hudə ko gbək hicha kpa’a amma nda vyakin tsu a hin monə dʒɨgiye ka kəkəin, mu raa achi mbgbədə kpai, ko muni kpai nda vyakin dolə jnagiya zharona digon, a hin njaa zharən tsu kabu moni a kɨɓwadi hiya hwaradɨ, ha mwachi horgɨye hiya sɨkə’ətɨna dəwo, ha usa ya fa nɨnnɨngəkon kam ta tɨcha gə, ama achi nda rɨnkɨn ko mu nəə jaa shigəkin gabaɗaya nda mbu ye gbadakɨn gabada nggɨ tsapəni ko muninə rakin dɨgbaa nggɨ tsapə ni aki tsu nggɨ hodəkin tɨkin pita tɨkin boə pita nggari nggɨ wuye kin kalasə nyi nggɨ wuyekin gabadaya Nggam ko hɨnə nə’ə nji ka nʒakin duye ka kəkəinnə boyen nggɨnə kaɓwa kaɓwa ka tsɨɓo shiwuyekin to miye nja asɨkə vira nda hɨnnəə nji duye ka kəkəin shigəkin nʒagirchi ferə, nʒagɨchi fere nda naggɨ nji hodəkin, nda mu, səə tsuɓwanə ndasəə tsɨɓwa ndɨ dɨkə modəkin tichi gɨlə ndaa sətsɨɓwa ndɨhodəkin ndamu nggarigəkin kaɓwa kaɓwa njiichi kala bisa səə tsaɓwa tsu mɨ dəə himwa monu hin ka tsuɓo nə’ə tɨmɨn tsɨɓo nəə ma himə sai na monə tin ka tsuɓo kə, tɨn katsɨɓo ꞌyammgba amma amma səə kpa’i daga bugyəmə. Nda haringəkin, nda igonnʒən, nda hɨwarən, nda chowarən aihu rɛgɨmiin kɨdəh gan kenan, mbagɨna rəkɨn hina tsɨɓo hɨna kɨrya hoɗə maka ha madinə tsu a him dɨmada wuye achi maboyenga nda madin dɨhodə kɨru ahodə, nə’ə kɨra ka monkin rəgɨye marəungka wankɨn dihoɗə, ferə njichi mbagɨya shɨkɨna hodə ndan tsu hiya mɨnya hɨmɨna shi dannu dɨ mboə, dɨ mboə dɨmo səgən ndanina budə shi hɨya mba rə nggari mɨnkin a wuye səə tsamannə ka kəkəin hɨchi hɨdəngon ferən nəkam, kabu mɨnamɨn ʒwwadi ka ndɨda palwa hɨmɨna gwadə akɨrəgən.